Íslenskur fjallaleiðsögumaður sem komst á tind Everest í vikunni segir að sér hafi ekkert litist á blikuna þegar örtröð myndaðist á fjallinu tvöfalt fleiri hafa farist á Everest á þessu ári en allt árið í fyrra prófessor í stjórnmálafræði telur að markmið Miðflokksins með málþófi um þriðja orkupakkann sé að marka flokknum sérstöðu sem helsta helsta

af umdeildustu landtökubyggðum Ísraels á Vesturbakkanum er að finna í borginni

enn er deilt um hvort

þarf að leggja fram tveggja milljarða bankatryggingu fyrir þotu WOW

sem Isavia

starfandi forstjóri Isavia segir að niðurstaða Landsréttar í gær sé léttir aðeins eru rúm tíu ár þar til nýir bensín

dísilbílar verða bannaðir hér á landi ellefu þúsund bílar nota nú aðra orkugjafa að hluta eða öllu leyti fleiri hafa farist á Everest á þessu ári en allt árið í fyrra þrír Íslendingar náðu á toppinn í vikunni og einn þeirra segir skelfilegt að mæta fólki sem hafi reynt að klífa fjallið í slæmu veðri sex létust á Everest í þessari viku þau voru öll á leið niður fjallið eftir að hafa náð upp á tindinn alls hafa tíu farist á þessu ári það eru tvöfalt fleiri en í fyrra þrír Íslendingar náðu á tindinn á miðvikudag Bjarni Ármannsson Lýður Guðmundsson og Leifur Örn Svavarsson Leifur er fjallaleiðsögumaður og var þetta í annað sinn sem hann kemst á toppinn á þessu hæsta fjalli heims hann telur að veður hafi haft sitt að segja um það að fleiri hafi farist á fjallinu í ár aðeins hafi verið fært í fáa daga og fólk reyni að komst upp þótt veðrið sé ekki það besta og eru að fara þannig og eru kannski ekki með fullan stuðning af súrefni og

og gera þetta ekki á öruggasta

getur bara verið voðinn vís það er skelfilegt í rauninni að fara upp eins og við og mæta fólki fara upp daginn áður í vikunni kom svo lognið sem fjölmargir biðu eftir Leifur segir að hans hópur hafi ákveðið að fara af stað að kvöldi til og ganga upp

nóttina til þess að vera á undan mannmergðinni hollinu sem nær upp

allri þessari glásu af fólki þegar við erum á niðurleiðinni og fjallið er mjög bratt náttúrulega

sem sýnir langa biðröð upp þvernhípt fjallið á þessum degi hefur vakið mikla athygli hvernig gekk að komast fram hjá öllu þessu fólki ákveðinn eins og leigubílstjóri í

hægt er að komast upp fjallið norðurleiðina frá Tíbet og hafa um hundrað og fjörutíu fengið leyfi til þess einnig er hægt að

fara suðurleiðina frá Nepal og yfirvöld þar gáfu út metfjölda gönguleyfa í ár leyfi og hafa þau sætt gagnrýni fyrir það forstjóri Ferðamálastofu

segir ekkert hægt að gera nema lögum verði breytt

prófessor í stjórnmálafræði segir að markmið þingmanna Miðflokksins með málþófi um þriðja orkupakkann sé að marka flokknum sérstöðu sem

Evrópusambandsins og Evrópusamvinnu seinni umræða um innleiðingu þriðja orkupakkans hefur nú staðið í hátt í hundrað klukkustundir þingfundi var slitið klukkan hálf ellefu í dag þá hafði umræðan um þriðja orkupakkann staðið í nítján klukkustundir frá klukkan hálf fjögur í gær fluttar voru fimmtíu og þrjár ræður og þrjú hundruð og ellefu andsvör umræða um innleiðingu orkupakkans hefur staðið yfir í tæplega hundrað klukkutíma og þar af hafa þingmenn Miðflokksins talað í yfir áttatíu klukkutíma prófessor í stjórnmálafræði segir ólíklegt að Miðflokksmenn haldi að þeir geti komið í veg fyrir að orkupakkinn verði samþykktur ég held að þeir séu fyrst og fremst

að marka sér nokkra sérstöðu sem helsta

Ólafur segir sjaldgæft að einn flokkur standi fyrir málþófi oftast sé það öll stjórnarandstaðan eða að minnsta kosti stór

hluti hennar ekki einungis sjö þingmenn málþóf íslensk sérviska ef við skoðum löndin hér í kringum okkur er málþóf eiginlega hvergi leyfilegt þingum það er ekki leyfilegt á Norðurlöndunum það er ekki hægt að beita því í Bretlandi svo við tökum dæmi málþóf sé ekki gott fyrir virðingu þingsins þrátt fyrir að dæmi séu um að málþóf hafi tekist til að mynda þegar Sjálfstæðisflokki tókst með málþófi að koma í veg fyrir að stjórnarskrárfrumvarpið kæmi til atkvæðagreiðslu árið tvö þúsund og þrettán þannig að málþóf er mjög sjaldgæf leið og í rauninni held ég að flestir séu sammála um það að málþóf er ákaflega óheppileg leið það er í rauninni mjög ólýðræðislegt að minnihluti þingsins geti komið í veg fyrir það að mál gangi til atkvæða eðlilegri umræðu er lokið Ólafur telur ólíklegt að þingforseti og meirihluti þingsins stöðvi málþófið með því að beita sjötugasta og fyrsta grein þingskaparlaga sem heimilar forseta að takmarka ræðutíma eða stoppa umræðurnar ákvæðinu var síðast beitt árið nítján hundruð fjörutíu

og níu þegar rætt var um inngöngu Íslands í NATO það er bara söguleg hefð menn hafa verið

ragir við að beita þessu ákvæði í þinginu kannski vegna þess að þó þeim sé illa við málþófið þegar þeir eru í stjórn þá vita þeir að þeir munu einhvern tímann komast í stjórnarandstöðu og þá vilja þeir enn hafa tækifæri til að beita málþófi þá annan laugardaginn í röð var efnt til mótmæla á Austurvelli gegn samþykkt þriðja orkupakkans ég lít á orkupakkann sem stórhættulegan

að við séum að afhenda gullgæs okkar samfélags eyju út í Atlantshafi til einhverrar samsteypu í Mið Evrópu starfandi forstjóri Isavia segir úrskurð Landsréttar í

málinu mikinn létti ekki er orðið ljóst hvort þarf að leggja fram tveggja milljarða króna bankatryggingu vegna þotunnar Landsréttur staðfesti í gær úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur um að Isavia hafi verið í fullum rétti til að nýta sér heimild í lögum sem

kyrrsetningu flugfara uns gjöld eru greidd eða trygging sett þegar fyrirtækið

kyrrsetti flugvél bandaríska

vegna gjaldþrots WOW

niðurstaða í málið þar sem Landsréttur fellst á okkar sjónarmið í málinu

mikilvægt fyrir okkur að fá staðfestingu á því að við höfum verið að beita þessu ákvæði með réttum hætti eins og til er ætlast lögmaður

segir það galla hversu opin lagaheimildin sé ekki sé tilgreint hversu lengi gjöld megi safnast upp áður en ákvæðið sé nýtt einnig sé

ósátt við að úrskurður Landsréttar fjalli ekkert um það að í skilmálum Isavia

segi að lendingargjöldin eigi að greiða jafnóðum minn umbjóðandi er mjög ósáttur við þennan úrskurð og telur margt í

niðurstöðunum ekki standast þannig við munum að sjálfsögðu freista þess að óska eftir leyfi Hæstaréttar til að fá að kæra hann þangað í úrskurðinum er tekið fram að Landsréttur taki ekki afstöðu til þess hvort Isavia eigi kröfu á

við Isavia eða hversu stóran hluta þeirra eigi að greiða enn er því óvissa um framhaldið að við erum ekki að fara fram á það að fá peningana inn strax heldur liðka fyrir málinu og losa vélina út þá dugir okkur að fá bankaábyrgð sem að fullnægir okkar skilmálum lögmaður

mjög dýrt fyrir fyrirtækið að leggja fram tveggja milljarða króna tryggingu fyrir vélinni hún staðhæfir að niðurstaðan geti haft víðtækar afleiðingar þar sem Keflavíkurflugvöllur verði settur

í sérstakan áhættuflokk þetta er ekki bara mikilvægir hagsmunir fyrir minn umbjóðanda að hann þurfi að borga heildarskuldir heils flugfélags til margra mánaða heldur líka

hagsmunir flugrekenda á

flugvellinum og þar af leiðandi

okkur öll sem flugfarþega ákvörðun fólks um hvernig bíl það kaupir hefur áhrif á alla þjóðina segir

framkvæmdastjóri Orkuseturs og vísar til skuldbindinga Íslands í loftslagsmálum samkvæmt Parísarsamkomulaginu áfram verði að byggja upp innviði til að auðvelda orkuskipti í samgöngum á annan tug þúsunda fólksbíla hér nota aðra orkugjafa en einvörðungu jarðefnaeldsneyti það er innan við eitt prósent af fólksbílum flestir eru tengil tvinnbílar sem ganga fyrir rafmagni og jarðefnaeldsneyti en líka metanbílar vetnisbílar og svo rafbílar sem nú eru þrjú þúsund tvö hundruð og tólf samkvæmt upplýsingum Samgöngustofu en betur má ef duga skal samkvæmt aðgerðaáætlun í loftslagsmálum verða nýskráningar dísil og

óheimilar eftir tvö þúsund og þrjátíu við þurfum náttúrulega að aðlaga innviði og verð til kaupenda þannig að þetta sé álitlegur kostur en svo náttúrulega verðum við að treysta á ytri þætti

eins og bílaframleiðendur að skaffa okkur bíla í nægilegu magni og það hafa verið smá flöskuhálsar á því eftirspurnin er alls staðar mikil og bílaframleiðendur hafa ekki undan Norðmenn ætla að hætta með

tvö þúsund tuttugu og fimm erum með næsthæsta hlutfall nýskráninga meiri skattar eru lagðir á

í Noregi en hér og ívilnanir hér og þar eru álíka miklar nema að hér eru þær meiri í tengiltvinnbílum ég held að mikilvægast

að stinga í samband og þeir sem að treystu sér ekki til að fara alla leið þeir kannski fóru yfir í

enn þarf að byggja upp innviði betur til þess að bílaleigurnar og þar með ferðamenn noti rafbíla það skiptir miklu máli segir Sigurður Ingi því stór hluti

bílaflota landsmanna sé fyrrverandi bílaleigubílar bíll sem keyptur er nýr í dag verður að líkindum

á götunum tvö þúsund og þrjátíu það ef hann mengar verður hluti af mengun bílaflotans okkar

standi við sinn hluta Parísarsamkomulagsins þetta er að breytast úr því að vera algerlega persónuleg

ákvörðun sem hefur áhrif á alla þjóðina umdeildustu landtökubyggðir Ísraela á Vesturbakkanum eru í borginni

þangað sem um átta hundruð gyðingar hafa flutt á undanförnum áratugum nokkur hundruð hermenn eru þar til að gæta öryggis og takmarka samgang og þeirra ríflega tvö hundruð þúsund Palestínumanna sem búa í borginni við erum í á Vesturbakkanum borg sem hefur sérstaka þýðingu

og Palestínumenn af öllum þeim Ísraelum sem flutt hafa í landtökubyggðir á undanförnum árum og áratugum innan við eitt þúsund sem búa hér í

landtökubyggðir Ísraela á Vesturbakkanum eru alls um tvö hundruð en aðeins í eru þær inni í miðri borg þarna eru fimm lítil hverfi þar sem heittrúaðir gyðingar hafa komið sér fyrir upphaflega í óþökk stjórnvalda í Jerúsalem þeir segjast vera að endurreisa fyrsta samfélag gyðinga í heiminum sjónarmið sem er í meira lagi

býr í skjóli nokkur hundruð ísraelskra hermanna og aðgerðir hersins til að aðskilja gyðinga og Palestínumenn þarna hafa leitt til þess að markaðstorg og áður fjölfarnar götur í miðborg

fréttastofa slóst í för til Hebron með fulltrúum samtaka ísraelskra fyrrverandi hermanna sem vilja

að Ísraelsher fari frá Vesturbakkanum og Ísraelar gefi eftir byggðir sínar í

líkar illa við þessi samtök og því fengum við að kynnast í hitanum í bændur sem vilja virkja bæjarlækinn til að lækka raforkukostnað þurfa að uppfylla sömu skilyrði og stórvirkjanir

á Norðurlandi segir að ótrúlegur tími og kostnaður fylgi því að þræða sig í gegnum fjölda reglugerða sem þurfi að uppfylla til að byggja litla virkjun heima á bænum fjöldi smávirkjana er í bígerð víða um land í því skyni að auka

raforkuframleiðslu á svæðum þar sem orka er ótrygg og landeigendur hafa verið hvattir til að virkja í þessu skyni þetta eru virkjanir sem eingöngu eru ætlaðar til að selja orku inn á dreifikerfi rafmagns en einnig smærri virkjanir heima á bæjum þar sem bændur framleiða orku til eigin nota í stað þess að kaupa rafmagn það er langt ferli sem þarf að ganga í gegnum ef byggja á litla eða meðalstóra virkjun menn eru eiginlega að fara fram úr sér í þessum málum þessu er kastað á milli stofnana fram og aftur og til Skipulagsstofnunar og mönnum er gefinn kostur á að gera athugasemdir og því um líkt þetta ferli er farið að taka svona tvö til þrjú ár sýnist okkur þetta segir Eiður að

þurfi að einfalda og þegar búið sé að virkja og bóndinn vilji tengja virkjunina raforkukerfinu eða til þess að geta selt umframorku taki við önnur glíma við kerfið og þar eru svona íþyngjandi reglugerðir í sambandi við öryggisstjórnunarkerfi og fleira og eftirlit

þessar virkjanir eru settar undir saman hatt og stórar virkjanir eða iðjuver öryggisstjórnunarkerfi þetta er allt of mikill kostnaður fyrir viðkomandi bónda

skip í vandræðum með að sigla inn í Hornafjörð og taka stundum niðri í sandi á leiðinni að innsiglingunni á næsta ári stendur til að reisa grjótgarð eins konar sandfangara til að bæta ástandið innsiglingin til Hornafjarðar er óvenjuleg því hún liggur um þröngan og sendinn ós

þar fyrir utan í bænum eru mikil umsvif í sjávarútvegi og

þarf að leysa vandamálin í innsiglingunni fraktskipin sérstaklega þau þau koma ekki nema á flóði uppsjávarskipin okkar eru í vandræðum jafnvel þó það sé flóð ef það er einhver öldugangur þá eru þau að taka niðri það er eitthvað sem við erum að reyna að leysa til þess að innsiglingunni komum við vonandi til með að búa til sandfangara sem liggur út frá ströndinni út í svokallaða

tilgangurinn er sá að tempra þann sand sem kemur með ströndinni og lendir svo inn í inn í aðkomuna að innsiglingunni sandfangarinn er grjótgarður og er kostnaður áætlaður tvö hundruð og tólf milljónir króna það er líka dýrt að dæla sandi það fyllast strax

þessar rennur sem við höfum verið að gera

af efni er það mikill með þessari aðgerð erum við að vonast til þess að tempra aðflutninginn á efni og væntanlega hafa þá einhvern frið í alla vega einhvern tíma að minnsta kosti þannig að

myndu endast lengur þetta hefur verið vandamál í mörg mörg ár þetta er það sem helst stendur þróun hafnarinnar fyrir þrifum sundlaugin á Snæfellsnesi gengur í endurnýjun lífdaga um mánaðamótin þegar hún verður opnuð að nýju eftir miklar endurbætur laugin mun þó áfram halda sérstöðu sinni

lýsuhólslaug á sunnanverðu Snæfellsnesi var upphaflega byggð um nítján hundruð og fimmtíu laugin nýtur töluverðrar sérstöðu enda er hún fyllt með heitu

uppsprettu í nágrenninu laugin er full af og engum efnum svo sem klór er bætt í vatnið gamla laugin var komin vel til ára sinna og síðasta haust

tappinn tekinn úr henni í síðasta sinn fljótlega verður þó hægt að stinga sér til sunds á staðnum að nýju

verið að byggja allt upp nýtt var orðin fúin og gömul og það klárt nýtt og fínt mun laugin halda sérstöðu sinni já hún mun gera það hún breytist ekki neitt vatnið verður alltaf það sama æðislegt mjúkt og fínt kemur hingað aftur og aftur

bæði Íslendingar og útlendingar já aðallega útlendingar á sumrin en

áætlaður kostnaður við verkið nemur þrjátíu og fimm milljónum króna stefnt er að því að opna nýju laugina um næstu mánaðamót og menn hlakka mikið til það hvernig gengur

hjá þeim hundruð komu saman í höfuðborg Taívan í dag og fögnuðu því þegar fjöldi samkynja para gifti sig á götum úti Taívan hefur lengi verið í forystu hvað varðar réttindi hinsegin fólks í Asíu þingið varð í síðustu viku fyrsta þingið í álfunni til þess að lögleiða samkynja hjónabönd lögin tóku gildi á fimmtudag og í dag var slegið upp áfram er spáð rólegheitum í veðri en þó kólnar smám saman einkum á norðan og austanverðu landinu bjartviðri víðast hvar og lítils háttar skúraleiðingar syðra en hiti allt að fimmtán stigum hlýjast í innsveitum vestan til Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og

sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum í kvöld Finnar

úrslitaleik mótsins í Slóvakíu lewis Hamilton verður á

á morgun eftir hann náði besta tímanum á síðasta hring dagsins í tímatökum og

hafi ekkert litist á blikuna þegar örtröð myndaðist á fjallinu tvöfalt fleiri hafa farist á Everest á þessu ári en allt árið í fyrra prófessor í stjórnmálafræði telur að markmið Miðflokksins með málþófi um þriðja orkupakkann sé að marka flokknum sérstöðu sem helsta

Evrópusambandsins nokkrar af umdeildustu landtökubyggðum Ísraels á Vesturbakkanum er að finna

þarf að leggja fram tveggja milljarða bankatryggingu fyrir þotu WOW

sem Isavia kyrrsetti starfandi forstjóri Isavia segir að niðurstaða Landsréttar í sé léttir þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða í útvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir

verið þið sæl